لو كان عندي طريقه اسافر هسي بمشي مكة طوالي ، فيها الكعبة المشرفة بيت الله. احسن حتة في الدنيا ممكن يمشي ليها الواحد